أول حاجا تزرب كلمات تعبيريا كيما نشكرك من قلبي, وانا ممتن ليك برشا برشا, بعد تحط الأسباب اللي تخليك تشكر العبد هذاكا, سوا كانت مساعدا وإلا هديا وإلا دعم, حاول تكون صادق وواقعي معاه في كلماتك, وعبر عن تقديرك, بشكل واضح ديما, وفالآخر اختم الرسالا متاعك بكلمات توديعيا باهيا برشا وتودعوا.